Alhamdulillahi dai skwi man ndi <hesitation> skwin ndi man ndv ga waya s'hwalhwala tva ndihi man nga ndzaw tnga in shikga sta yi stad t'hèshèkèd sat da, mai da warrd ndo mana dwai <hesitation> a fi slbad angi sal tva jama sa, dai ndu'gn tar nènga zbi mai da warrd ndo man lamar adini zhè tv nènga sa, ndu'gn tar nènga zbi dai ndu di man è wai ndu man dagi slaw zhègil tndv nèngas kam mai warrd kam, kamar kir hud ga ngada ngaya toh gèli wudai di man tada gi skwi gid tnga, tada gi wahal tnga ata da ngats ka skwi ta shim na hadta ko kuma ta pir skwi ngidè ata gèsh na bab ta mam ta ndu di man tar tnga za, ndi gwazna tnga za ts'gin <hesitation> a waya tndv ga, ndu man wai adini zhègila amana da bauta dzna zhègil sa, nga ngasa ndu man a gida ngasa. Da lakwaci ngida shikga sta yi stad gina ay sa nzdaga hasha'kda, klèng a gwaliga ta shika an stad'dan chawa stad'dan chawa ansa ndna wuduma ran ta, har tn potsun tukuna ng'dai mafa tasa chi'nga ata sa chi dai nga sat kam dai è shid dan gida allah sosai a skwi di ng kwazna din tdvn ngtar ngatisa zbi, skwi ndi man è wayan ndu mana wai slabad zhègils kam ngwa dzna nas t'ndav ga zba.